أنا نتمنى كيما قلت ليكم باين الموسيقى خاطيتني أنا نتمنى كون نعود مثال رسام كبير ونرسم لوحات نرسم أول حاجه معاناة غزه ومعاناة الشعوب العربيه من الديكتاتوريات ومن <hesitation> العالم الظالم و من إزدواجية المقاييس عند الغرب ونرسمها ونخلدها في <hesitation> في رسومات تبقى يقراو ل جميع المستقبل.